כ'וואלט געוואלט גיין צו אינדיע <hesitation> כ'האב ליב צו זעהן וויאזוי די אלע מיני מענטשן לעבן אלע מיני ווע- אנדערע וועגן, <hesitation> כ'וואלט געוואלט גיין זעהן וויאזוי אינדיע זעהט אויס און די מענטשן וואס וואוינען דארטן, און טרעפן אלע מיני מענטשן וואס זיי דרייען זיך דארטן